Le aspiratera ndraiky edy karazagna raha ampiasan'ny vazaha tegna mampiasa azy, solona famafa amina fagnadiovagna tragno, de izy io mande courant o de misy point teboka zegny tirenao de tonga de misy rivotro to'de mitroka le loto jiaby mipotripotreka ambony trano akeo.